أحنا بنعتزر منك يا صاحبي علي صار منا، راح نقولك حققك على راسنا من فوق، راح نشحت مداسك على راسنا من فوق ونعتزروا لك. و شوف شو اللي راضيك يا صاحبي ويلي يجعلك راضي عنا. ونعتزلك بكل ما هو مكتن يا صاحبي.